Tuu om sääne massin, koh õhk liigus <hesitation> niimodu, et tä puhk kõvva lämmind õhku vällä ja ku sa lasõt tuud õhku hindä hiusidõ pääle, sis hiusõq kuiosõq ärq. Tä om sääne väikene püstoli suurusõ ja kujogaq.